Raha bibikely ndraiky asiantsika kôragna dia ôhatry zao, raisiko Ohatra zao vitsika, le oe fifandraisagna zagny, vitsika alôha tena manana ny mapiavaka azy, satria ôhatro mitrôtrô regny zao dia misy mifandogno hely zay, mifandogno hely zay zeingy karazagny oe mbola tsara amin'ny zare zagny, maro samihafa zany ilay fifandraisagny ,raha ôhatry bibikely no asina kôragna.